ང་ཅ་གི་ང་ཅི་ལ་ཀོ་ཆང་ཏ་ཛཀ་གུ་ཁན་བྱས་སྣ་ང་ཅ་གས་མེ་འཐེནས་ནག་ང་ཅ་གི་ཡོ་ཁན་ཅི་ཕྱྭ་རུང་ཁ་ན་ཕྱྭ་རུང་ཡོ་མོང་པི་གྱ་བླེ་ལ་ཀོ་ཏེ་ལོ་ལེམ་ཕྱ་ཏི་ཁྱུ་གུ་པོ་དེ་ལེཔ་ཏི་ར་ཁེ་ཅི་ཏ་ཧེ། ཁན་བྱས་སྣ་ང་ཅ་གི་ལ་ཀོ་དི་གི་སམ་ས་གོ་དེ་ལེ་ལ་ཀོ་དེ་གེ་ར་ཕོ་ཕྱོ་དེ་ཕྱོ་ལོ་སམ་ཐ་ཨ་ཇོ་ཨ་ན་ཆུ་ལོ་སམ་ཕྱི་ངུ། ཨོ་དི་ཕྱ་ཏི་ལ་ཀོ་དི་ཆང་ཏ་ཛཀ་གུ་པོ་དི་ལེབ་ཏི་ཏ་ཁེ་ཅི་ཏ་ཧེ་པོ་ཨན།